Oke doiat, doiat tam pukepama ia, doiat aus ne dikare pai nimpian nan puran nin ai doiat wami konimin. A pukari makasi, mou doiat koniae doiat dikare pai nimpia manginip puanai, kenain sion, kenain sinanu piunin, piupaum takaton sisiop puam inda manin daka reke riandae nanga nin darai tukuit nanga pan nam era. Era kareke rowan, kareke ripaum mauko ninin konibun tini sisiuban, sisiup pam. Oke konin nanou muidadat, dadat puran ni rangai koni nin. Koni paun, datetina konin nin, date kumpam itokoi tan databun nimuan da tapuam, data pum, data pam, data pam. Data pam kekenin ne dikere pan nimu noven ne ouminom pep tan ouminom neisiban dae nimun noven da. Ousa puran manginip purou wanda atapai biban nan, biban nan tuku pan tuk pan bibatui nokonoko nin. Bibatui nokonoko noven, nokonoko ban, nokonoko ban data nin. Data pan, data pan, data pan matan itokoit Kokonakai purapanit mai itui kokonakai purapanit ma tounin, ait dakani nai oam oibiai kerawam purapam mara biairata. O apaneke wan tan doiat apaneke wan tanai umoi aus puram mangani wan dikeri piae nimpian mangai rouan nai, itukutui matam ause nimpui. Ause nimpui niram nin dekere pai nimun noven, oke eram muitam matet, matet ita dikare pai nimpia mangan iroan nai mout ounim maua konipaum ekotinda detotap pam itukuit paut purannim, purapam datat. Datat amara biai tukuminin, kumit ama niram kumit apam ituit tan ne pura pum nimuan ne. Pura pam, pura pam nan purapum pep tanai manian nan nia manepum pep tan e itokoit era purait era nimuan. Wan ne dekee pai nimuan noven sisiu ominom pep tan wik e wan ne wan nem nesuam pep tanai, nimun noven data matit era. Oke matit ubat ne wami noit ta koinan nuita, koinan wami ai opouram deupaum, mopa paum Piuram, koni paum dakot niera parapini tarepipo omai itukuito mibiai data tuito. Ou apaneke wan omoit tan iitukui nave nave tugun. Toko paum kekenda dekere pai nimua ven da, o dekerikona basap pu anai wamim maa titine kuaina nai dekeriku pasoit nai atoro, wami matitai bibat eran keropaum kopai tutusin turinin. Kopai tutusin turipam, pini nin, pini paum ai itokoit toitun inda datemai, na koinam biptam wami natutusin turipam oi kuma tusin tounin. Dekeri pai nimuan noven ne, oi oisatam purapau roan ne dekeri pai nimuan. Ausipat, ausipat sikupet o ausipat osa ne puranin, dekere pai tan nimusoen ne atoro nia wami aus aus puran niroan ne tai nimutenau tan oit apm manginip punoisa puram manginip era ne tamaka ne petana ne sikubit toututo. Manap ostan ne puruan tan ne dekere pai nimun noven, ominom pep, ominom dareu nimua oinda manin da, osau puroura wan. Dekeri pai nimuan da ausipap matet oi evat evat eva pep tan osa puran ninda. Kokore pep tan oami osai puran nin dekere pai tan nimu noven ne dadat punira, o ausipat ausipat sikobi pep tan ausa purapun era nimun avat ne. Oiran tan eran tan ne, apanda omain da tutou boimit ai manap koami ainemin dawandan waimitam petapait ne omait era sikobet era koporio osau purapu niroa. Nia averepai baasi purapunira wan nai nimuan era, datapu. Datam pep ai avere pai ne puranin itokoit pep apikan okudisi, niai itokui toko risiu purapun era nai petana ne omait teio tututap. Manap buso pep tan ne avere pai nimpinin osoam misim makasi misim.